Koukosar lalde ni koi dum na feban ayonon, debi ayon, pedan ko je ite, ko boje yulbe, debi wuli ni se ukasarlaman gade, ukapan timan.